ثقافة الولايات المتحده هي الحرية ، حرية و ديموقراطية، وابسط مثال الها هي تمثال الحرية - فهي هذا اللي يميز الولايات المتحدة الأمريكية ،دائما تتميز انه الحرية كل ويحد يطيق يعمل الي هو يغيدو والي هو مقتنع بينو بدون قيود